ta njogi shede njon mba minmi hokkai misali entare min hore ammin e rayuwa amkomi ummo gaskiya mi anda <hesitation> faddere shede nonmere non njon a tawai ngoddo ta ndon njoginaira <hesitation> abinan ndubu ndi ndi ko tatiko yi'e daga mbimbidaga fudduki nage waddukimutol nagesai tawa faddideto min e ummaki am mi ummoraki ni min ummaki am mi anda majjere shede ma kota kotasai nde njami makarantato a andi majjikin shede eh makaranta mbo nde doletunda na ndum hokkete abincian sodata nyandu e "juju e hore e njiba ma nda"a sodai <hesitation> mbindirgol a sodai deftere tohayi ndole majjirre perotiraitoh amma nane ta hokki yam naira dari sai ngol wada balde njoyiemi sawi ngol himmayiko sodai misai mi hiso ko shodai mi ma ngam ndume to weti to mi karyake wuromi wala tinani mi yaha mi fadda shedenyaloima mi hebai abinci e wuro njemma mi hebai komi mukko e wurotoh ndo'o mi wannaki e majjirre shedenjon ko njon ninnon ninnon mi mauni ndon"to mi nyande mi njon nde" nyande mi wala shede e jiba am har ga Allahko <hesitation> roibe ammbe nyi'ai ndum e yeso am ngam ayi ai nyandere nden mi don ba kabda ndoto mi wala shede e jiba am mbe keptai no mbe keptirtambe ngi'aifaddere shede abinan walwala nder wuro ngon firlitakeyanayi ko ndum sotta nder wuro ngon amma njande mi walambe mbolwa ma tau sai mba <hesitation> sai mi nyago mbe e haureto hambe mben mbe andi mi walambe andi no mbe tokkorto yam kenanamma to mi wodi debbo e yi'ayam kazami ittai mi hokka ndumko bo yi'ayam ndon soda kaza ndummato mi wurtake ko ngite am yi'ani yam fuhunde nde handu mi soda na mbe mk sodaimi wadda na mbe mi deppinani mbeto a sai ndume ndum hude murnaentare mberde neddoto min e hali am nyande marmi ahede gaskiya mi bur ko welo mi nantato mi ndon sawi shede amma to mi wala shede e njiba amabinci no nyamirai mi ndun fu ndum njogatako yamngam ndume mi andi mi wala kobonder njiba am nga sawumiamma to mi wadi nga komi majjinayi nga hakkilo am e walimi andi mi wodi nga burata kenan